الويكاند المخيّر بالنسبة ليا هو أنني نهار نمشي فيه بيكنيك لكاش بلاصة يكون فيها الطبيعة ما يكونش فيها الناس بزاف، لاخاطش أنا نعيش في المدينة و <hesitation> و الواحد يعيا بزاف من الحس تاع الغاشي، تسما نمشي بيكنيك وين كاين الراحة، <hesitation> الهنا. نمشي ندي معايا ماكلتي، ندي معايا كتابي، و <hesitation> نقعد هكا تحت <hesitation> الشمس و لا تحت شجرة و لا، و و نـ نفوت النهار. النـ النهار الزاوج نتاع الويكاند، نخرج مع صحاباتي و لا نخرج مع دارنا لكاش بلاصة و لا إذا كان كاين حفل و لا نمشي نحضر له.